Taj ki'hiaj ne' ta ni kisij ne' 'ngo si kabin nihia' rruhua ne' únj, 'ngo si ki'hio' bin sisi ta'bi' ki'hiaj sun' ki'hiaj sun ne' ni si kininaj ne' mánj, ta'bi ne' ki'hiaj 'ngo fuersa sisi ta ba 'ngo tisun ne', ki'hiaj sun ne' ka nukuaj rruhua ne' ta si ba 'ngo kakin' taj si ba 'ngo sañun riñan ne', taj si 'na' ngo nkwi bin chikoj rruhua taj si 'na' 'ngo sí bin chikoj rruhua ni'hiaj ne' sani ta'bi ne' ki'hiaj ne' fuersa, ki'hiaj sun ne' tuku'nun' ne' ma'an ne' chej riñan, hiaj ruku kana'bij si ki'hiaj sun ta hiaj ruku kanun taran 'ngo nej rasun 'hio' 'ngo fuersa, ta ruku nin' ni kisij 'ngo si kabin nihia' rruhuo' ni nabi nihia' rruhuo nga taran' 'ngo rasun ka riñun', hiaj ka' kanuko' na'bi' riki taran' 'ngo nej sañun 'hio' fuersa ta ni gisi ni kabin nihia' rruhuo' áj, sisi hua 'ngo nej tukui tu'bej nej sij 'ngo rasun sani si kininaj rruhua sij mánj, ki'hiaj sij fuersa ni tukunun' sij ma'an sij ni kutu'be sij, ta si utaj bin gachin 'ngo hio' 'ngo hiabi utaj bin ma'an kabin chan sij, sani ta ruku nin' ni gisij 'ngo sa nabi nihia' rruhua sij ta chi'i si ki'hiaj kana sij ni kanahuin nihia' rruhua sij ta ruku nin' áj.